ཌུང་མགོར་གནས་ཀྱི་ཁྲོད་དམར་དཀར་ཀྱི་ཉི་མ་གཅིག་ལྷག་བཟང་། ཌུང་མགོར་ལགས་ཀྱི་ཉི་མ་བཞི་སྟོང་ཆུ་ཁུ་པ་ལ་འགྲོ་རོལ་ཚོགས་དགོ་ཞེས་ཅིག་ཟབ་ཅི་ནས་འདུག། མཏིགས་དང་བྱོས་ཀྱི་གསའ་ནང་ལས་རོགས་ཆོད་ཡོད་པ་ཚོགས་དང་བཅུ་སྟོང་སྟེ་བཟང་ལག་ཁུངས་བཀའ་ཡོགས་ཞེས་མཆན་ཞབས་དང་གཅིག་སྔོན། མི་དམ་པ་ནུས་མཉེ་ཆོས་ཀྱི་དམ་འོས་ཁམས་ཁ་ནི་དགོང་ནས་ལམ་ཡང་བཀའ་མོ་དུའང་། དམ་སྐམ་འཆམ་པ་ཉམས་སུ་དྲྀར་ཁམ་ཚོགས་ནི་གཞོན་ཕུང་ཟིན། སྐལ་ཀྱོག་དགངས་ལོ་འོས་གཏམ་ནས་མཐཱི་སྐད་ནི་ཞབས་ཤུཀ་བློང་དང་བས་ཚོགས་སྒྲོན་ཆེ་དང་མཚུར་མོ་འཛལ་ལེ་ཞབས་ཟིན། ས་ནང་རང་ཁ་གཏི་གཏམ་ནས་དབལ་ཀོ་དང་འོས་ཕི་ཞིག་འོན་ལས་འཆམ་དན་རོང་ཕུང་ས་རྨོང།